عليه الطيور ضاعت وتاهت-في الهجره بتاعتهم الي كانو لسه بدءين يعملها لاول مره-بدل مايروحو المكان الي كانو مفروض يرحوه-وصلو لمكان تاني-غريب-بلده غريبه-كلها زحمه دوشه عربيات ناس-مكنوش فاهمين الي حواليهم-فضلو يدورو علي اي حد ممكن يساعدوهم هناك-تعبو وحصلهم مشاكل كتير لحد-مالقو صديق ليهم في البلده دي-وعرفهم ازاي يرجعو المكان مفروض يرحولو تاني